Bon, won ton pooli e daabaaji ɗi mbaawaa ndundu hono ciile en. Won ton duu dabaaji goɗɗi ƴeengoyooji. Bon mi anndaa ko saabii. So wanaa tan neɗɗo ana yiya Ɓ iɗi ngaɗa ɗun.